Üna coza cüriuza, ël pi bel fiur secund mi che l'ai mai vist, che l'avìu mai nutà al e cula d'la carota salvagia, a cres lunch le stra, ënt i pra, ën po dapertüt, al e bianch, a zmìa cuazi a ün paracua tüt düvert, al a sinc u ses fiur tüt danturn, tüti uguai e tüti dë puntin bianch ënt ël mes